Ais anua tadi aniani papara tamani volleyball, anua tadi volleyball inaguna favorite sports na volleyball. Volleyball ela kaina umada <hesitation> nimani volleyball tamani gogoreisamani ela nalo every one week nalo manpa lao training ela umada moderate tampa mamata, patalo mpa sasau, manpa kikiu, atuma mampa aloatorrodia aniani mampa teredia lago manpa tusa mani. Papara ela gard eniai dipa lao rai elolai aniani dipa lao training. Dipa lao gardenia taim dipa la io, italai taim dipalo apaia edia, tadipa aloa, tadipa dipa lauma, palama kikiu atu pa aloa <hesitation> atu, atudia umado nimani papara atumani, atu pa aloa. Atu taupa alo asomaia, lago pa io ela papara ela <hesitation> ela papara aniani pa teredia, tere asomadia pa lao. Nalo rai nalo tampa training eela rai pa lao, training volleyball, io kasi satadei, every satadei tamani gogo resamani ela manpa lao manpa lo training, training, training. Eia sekets spani ari alo, training, training, training, pa training, training, training, training. Pelo, taupa aloadia ela pa bolly, pa bolly pa alo, pa gore, gore, gore, pa challenge papara taim boys, girls amuna igani team pa challenge. Girls aparalai oys aparalai pa gore, volleyball pa govena pa challenge pa gore, pa gore, pa gore, pa gore, pa gore, taupa aloa ela auna team spirit pa aloa lago pa lauouma. Are <hesitation> taupa lauouma ela ateai palama lao, patalo kiki palama sasau pa kikiu. Pa lau ma palama alo pa atoka, pa aniani ela pa mousu taupa tiet are papara taim ela tiet aikala ela pa lauma palama eru tuisau ita taunai aka italai rumai pa kakadeke. Tapeuwa pe rare, moderate, ela, ela kainiua taulo, pa alo pa atoka, taupa mamatama ela pa lauma, pa lama, palama io palama atoka-atoka asoma ela. Pa aniani, taupa aniasoma la, italai kakanai palo arutuela nai pa elowainaela, amini next day palo, aumado pa training, training pa lao taulo. Taupa aloa kaina tape lo rai two oklok pakelani pa lao, pa lausai aasai io tetereinala tadi alo, ela italai pa lao, pa lao palo training, pa training, trainig italaipa u. Pa kakadeke apou isiu papara taimu ela anua italai dipa tu training alai pa kakadeke, buka pa aniani, pa tuisamu pa training boys, girls pa training, training, training, training. Training aloa, talai pa to, io nalo team, team papara nalo atoato pooi ela pa tu adi ala, babina isidia dipa tu elaee, dipaia itaiai pa ato ato, ato ato kiki pa alo saikaini io aba, siam ela pa tukutukua game, game alola, are papara ela taupa aloa ela pa lauouma, lago apou dipa auma ela dipa bi, briefim uwoedia elipa, kaina dipa wareo, eumado, eumado, eumado, eumado. Nimani tamani ato ato emaniuwa adana team epeuwa, satadea tadapa ore edapauwa, ela, ela kainiua. Are nimani papara ela nalo ela panitusa manila atumani bodoi lago ba, papara taim atumaru pani amalodia manipa amalodia. Manpalama kikiudia, aniani pa teredia, lago tapeuwa pe next day elakainua akomala one week pa arausia. Friday ela na last day amini training. Taupa aloa ela satade ela pa mamata nalo amani gore gesi na lo pe podo, satade nalo amana gore, na gove gesi ela satadea pa aloa, taupa aloa pa mamata. Taupa mamata asoma pa alo pa aniani palo kikiu, papara taim nalo anua lotu manipa ageidia satade, ela anua lotu dipa alo, dipa kikiu. Kikiu asoma lago inimani manpa kikiu, nimani tampa aloa, manpao rediba enua, game nalo. Amani nalo atorana nalo tadipa start, ela pa alo anua lotu tadipa lao nimanibba ela papara manpa lao io asai manpa lao io asai manpa lao are papara. Tadi tano, tano saida ela adi tanotano anianidia pa o kaisi kaina, lewenti, iceblock amini nalo volleyball italai nanalai taupa io tuigau. Palo ari tanotano are papara nimani ela anua sports ela palao italai palo tuisau, palo atoato emu italai igani team gore pa tutukuaemu volleyball. Anua nalo how io pa gore, gore elakainiua. Are papara ela nalo, anua first game ela tadipa lao, elae saba, o io warmup, pa lo warmup. Taupa warmup aso ma lago io <noise> taupa warmup asoma lago ela dipa abe, nimeni papara ela nalo last game, second game ela third nalo manpa eloisamani. Anua papara tadipa aloa, ela dipa gore, nalo five six eta tamanipa gorena ena volleyball tialai, elai nalo dipa gogoredia, gogoredia, dipa gore, gore, gore, gore, gore nalo dipa gore, dipa gore, dipa gore papara taim nalo anua nalo three sets tadipa baisia ela dipa rausu are eru-eru tadipa kaisi. Eru-erua set tadipa kaisia ela, erue set tadipa kaisi a ela dipa gore, final elipa gorena ena volleyball tialai, final dipa gorena iah team tape kaisia ela ma win. Are ela, lago tadipa aloa ela nimani papara, anua, idai team pe lautauloma idai team isina dipalo io dipalo challenge. tadipa aloa, tadipa gore, tadipa gogoredia nimani ela manpa tu, papara ela pa tuisamu, kaina amuna team spirit pa alo, boys dipa ato ato girls itai pa iganitu game pa tukua sai lao pe alo, ela kainiua. Are tadipa aloa ela nalo volleyball finalo nalo elai erua team tadipa tuisadia ela adi scorer, ela idai tioni pa kaisia pa score are idai tioni, erua anua elo ida team io idai linesmen, ida team ida linesmen ela pa alo dipa gore tadipa aloa ela anua dip, idai taulo idai team, erua team taulo dipa abe taulo. Papara taim nalo tamnipa tegese leiti ela nalo pelo bonimani ela papara game nalo sandei a nalo manpa goredia amini nalo amaini wasout ela. Pa gore mix, ela wasout pa goredia ela satade, nalo, sande naio mix nalo tamanipa gore ala, babaina, erua team ala, babaina. Pa gore ela satade nalo papara taini, nalo tapelo rai ela tapelo boni nunupi ela nalo manpa ewaidia nalo wasout nalo manpa goreidia, nalo manpa irudia mosimosi umado sandeai manpa goreidia. Sandea ela moderate ai manpa mamata, moderea taupa mamata pa lauouma, papa mamata pa alo pa kikiu, pa aniani, pa ato ka pa aniani ani asoma, mala tu tu belo mudinai nalo tamanipa gore, pake la ni one oklok. Nalo eia mix tamanipa goreidia kasi ia erua team are waini kaina game tamanipa amela rupee a ela pani lo arausia. Anuna lotu sundae nalo manpa elowaidia, tadipa ltu asoma todipa aloa ela nalo manpa laulausae. Tadipa akamaba ela dipa lauma manpa laulausae, manpa lausae ela Italai manpa lo eloisamani. Papara taim nalo refree manpa elo waidia ela tadipa aru tuedia italai. Ela tadipalama matate ela amani game dipa start. Tamanipa gore, wasout tamanipa aloaia ele ena io dipa alo tauna eia mix team, erua team dipa bo gore, tadipa gore, gore, gore, gore ela papara team dipa tu dipa ato atoedia ela italai pa ari wamup eu, auna ioai taupa tualaisau. Are papara ela dipa gogoredia tadipa gore asoma game tape aloa rausu nalo papara taim nalo boninai meeting poeloi ela manpa tu, manpa atoato, manpa discus italai. Na kaina na io ena io association rausu meeting. Manpa tu ela ampa atoato, atoato amini how amani io, kaina ena tame ela amani grand final tamani pepesimdia emanito la pa, pa alo kaina mampa tu pani ato ato sai alo mampa alo nimani ida, ida team. Sai alo mampa alo are papara taim ela groupa mampa tu kaina grand final sai alo pe alo. Pani elowainaela, ela nalo mampa meeting asoma, pa lauouma, pa kikiu, pa tu. Tape lo boni taupa lauma palama kikiu pa aniani italai, papara dipa mausu are papara dipa tuisadia dipa kakadeke edia. Are nimani papara ela nalo papara taim goveai ela dipauwa nida ena team e ela kaina atoato podoi amini how grand final tadipa lau uiwa, ela-ela na bainiuwa redi amini pa sausau kiki akasa ela kainiuwa. Ela, ela manpauwa, are nalo manpa amani alo, babaina isimani, ela babaina mampa tu pa atoato, captain umado io ala adina captain, babaina adina captain pa tu dipa atoato ela. Dipa tu how grand final tadipa ewaina, papara taim nalo dipa kem nalo ruma aga nalo dipaka lalauma nalo dipa camp kaiai nalo team spirit na siamela gesi. Aga ruma aga taupa launia papara taim habutu isidia ela nalo dipalama disturb ela, elaia patalo dipa tukudia, how camp dipa tu. Are papara taim, papara atudie podoi, nimani parara atumani podoi ela ruumai are ela papara taim ela italailala igani u, dipa lo eko campai lago ela dipa io gogore edia ela bainiuwa, training dipa aloedia, nalo ini rai sadina ela training nalo teterein. Camp tialai taupa tuisau ela pa teterein eu, pako sosobi dipa strikeina volleyball kasi ma taupa mode soboipae sa sai nabaitu sai siam tapelo dakio ela auna team pa assakia auna io team spirit pa waiouna pa asakaina. Nalo dipauwa pa camp ela barala ala dipa strike, babaina paka sosobi palopalo, are papara taim ela io paka alopalo. Ala, babainaba ela kainiuwa, pa igani tu, paka sosobi are papara ala ela pamili podoi ela aga rumai dipa lauma, aga rumai elipa lauma are papara anua tua elia kakasu ela palo camp pa io camp ela italai pa tu isau. Pa tuisau italai camp tialai nalo group dipa makia ia group moderate pe atoka, ia group modera peleta pe sasau, ia group moderaea ate pe <noise> papairu ela na kainua, na same moderae anva nalo elutya tadipa iruelia. Ia group peleta pe sasau, ia group pe toka, ia group ela, ela kainiva ida dipa makia pee kasikasiru, lago tadipa aloa, ela dipa kikiu, dipa tusadia moderaea kaina, dipa tusaidia dipa ka ari aru sosobi. Pa tuisau cam tialai papara nalo <noise> tadipauwa arawa ela arawa pa lao dipalo kaina patalo kiki amani buka, aniani dipalo kaisima raia ela panipa banima. Raia ela a tadipa ma riudia ela mampa lao training mampa lao, pani lo training. Training asoma mamp auma, atorana mampa alo kasi campa tamani tusamanito ela palama atoka, atoka asoma, pa aniani, aniani asoma pa kikiu, kikiu asoma paka sosobi kasi ma boni na io camp taim ela palo amusu. Palo mausu, palo mausu, tapa lo mausu ela tape rare moderate ela kainiuwa, idai group ela, ela dipauwa, taulo, akoala ena taim amini grand final pelo natoia. Grand final tape natoia ela amani boys papara ela. Amana io bena dipa aloa, kaina ben a dipa aloa dipa draw, kaina ena io team enala dipa kenua asai lago dipa drawimua. Tadipa drawimua sa balloon kiki pa kaisia pa pitidia, ribbon aka io ela, ela kainiuwa. Ela lolly pa kaisia amini ela grand final ai, lago ela taupa aloa boys, italai nalo io ogara gesi ela nalo idai nalo mampa ari makimakina. Umada idai pa ari marki, markina ela arawa pe lao, pe io, io pelo kaisi, iceci pelo kaisia amini umada team sala muatae ala babaina. Gore asoma ela aka gore tialai taupa tuisau ela ate morita kasi ogara nalo, na ogara pako ogara gesisoma. Pe asisala ela ate ate losola pa koaisauasa volleyball la ate losola pa needimua ate umada pa koa ela kainiuwa paka io. Nalo papara taim ela palo elowadowa ate taupaka kokoa, ela pa tuisau eela italai aga amani grand tapelo natoia ela, ela kainiuwa la ela dipauwa babaina ela pa alo paint papara ela pa ariwawadi ela kainiuwa amini rand tadipauwa elipa abeie ela pani ariwawadi. Pa redi ela kaniuwa ida pes game tadipa iruo ela palo gore kaina pa alo bebela pa lao palo gore, are ela kainiuwa second third tadipa iruwo ela pa io pa alo pa kikiu nimani, pa alo papara ela ala dipa alo, taudia elipa kapisidia papara are babaina ela pa arialoatori kasina rand final ela pa ariwawadi. Babaina pau pa tania, taupa aloa, lago ela pa eloisau umada anua pa io waidia ela nimu elo lai italai pa alao emu kaina team italai pa ato atoemu. How <noise> palo gore ela kainiuwa amini idai team pa alusia ela kainiuwa <noise> pa alo ela, taupe aloa ela io idai team umadotapealoa ela kaina ine auna taim inimani umado papara ateam aikala ela ida team pelo io, ida team pelo abe-abe tape abe ela pei elowainala kaisina grand final. Pa alo pa dipa gore, gore, gore nimani <noise> papara ela pa eilo, are taupauwa pa abesaiala taim tapelo natoia auna taim na mini absai elai io saba pa alo bena dipalo olasia. Ela captain pe amoa, captain tape moamoa, tualai lolly pe gomodia ini players rausu. Lolly pa gomodia, taupe beaka abeai elai lolly pa osomaidia, lolly taupe osomaidia pa somaidia barala elipa kaisia. Taupa aloa ela pa lo tegese team spirit pa burukimuwa, lago ela palo tegese misaidia ada positionai, pa tegese taupe aloeu ela refree tape puia ela pa gore, pa gore, pa gore, pa gore, pa gore. Gore, gore, gore, gore tialai ela nalo refree taim out pe okua ela pa ia team tape wiwin ela refree taimout aka ppara taim ela coach taimout pe okua, pe io kereu pa ari atoato, pa atoato, aoato, atoato, atoato, atoato, atoato asoma. Ela pa abeabani taulo, pa abeabani taulo ela palo gore, pa gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore ela taupa win ela anua nalo game panpa arausu ia team tape win ela nalo price present nalo tadipa alo. Anua pes price, ela anua tioni taupe win ela, ela ena pes price pa kaisia are nalo io tadipa redidia ia eia sil, tropi elai a ela. Ela, elai medol, elai eia best dipa kaisia ela pa aloidia, dipa alo anu a gegesi dipa alo, papara taim tadipa aloa. Elai nimani team nalo mampa iouwa, kaina taupa aloa, tioni grand umado taupa abeia taupa aloe ela anua dipa koa. Papara elai dipa koa dipa aniani, dipa ko, dipa koa papara dipa aniani selebreit kasi adina team tape win volleyball ai. Ela taupa aloa taupe lo ara arausu ela pa elo amini next year taulo pagore taul. <noise>